Zaho nefa tsy de manao fanatanjahantena matetiky loatsy aloha fa gny hentiako aloha, magnenty laboly aho, magnenty baskety, magnenty tennis koa zaho, da magnenty ah bisikileta, da magnenty course. Ah, dimy zany gn'azoko zakana hoe sports hentiako matetiky.